Tëtäguasu Tailandiape jokope yaesa guinoireta mopeti ara tropical jaereta guinoi, itemperatua mokoipa sau grado centïgrado opaete arasarupi jaema guinoivi mopeti <hesitation> ara otini yaembaevavi javii opa oaja jokuae arayave jaema okivi superetea jaeramo jaereta omboyao mokoi estaciones pe kua omboipi araamagui jaema opa yasipi araivope jayave guinoireta mopeti temperatura <hesitation> mbaeti iroi ni tampoco mbaetivi jakuvo.